Karazan̈a amboa ndraiky mety fa aroe donko ny haiko e. Berize alimana ndraiky irô amboa mandeha eraka ny tanan̈a àby io tsisy tompiny àby àby io, telo zen̈y aviô amizay irô kotodetoliara àby àby io zen̈y.